Mweli wa mbele, mweli wa kairi, mweli wa kathatu, mweli wa kana, <noise> mweli wa gatano, mweli wa gatandatu, mweli wa mugwanja, mweli wa kanana, mweli waikumi mweli ikumi na umwe, mweli wa ikumi na iri.